o oranzi oranzi baro leburu o'yo soda besimɛna mu abe mu hi mu miyan ma mi fɛfɛ a'o leburu ereso a wara o boisson so suaroza midepeuwa mui um ma eee acide za mɛ mu wiyan fɛfɛ a leburuleburuɲu a wara mu to muna leburu leburu nɛ leburu boissonbe sin mɛna